لعبة الكروة بصراحة هي يتسر تحب لها قوة بدلاً من تعب دي أما قوة أقل قوة هي من أبيل واحدة يلعب كشوية سبار متاع بيش يدخل بطن ولا بيش يعمل شوية ميسكت أما الكروة ياسر متعه.